Ko ɓuri jalnaaki ko meeɗi heɓuki am, kanjum woni nanuki semtinii ɗum ngam e mi waati salla seekuka, mi annda, mi wurtii wuro e salla seekuka, mi annda mi naasti himɓe, nde mi heɓti semtinii ɗum ɓadii faɗɗa, mi doggi, mi raɓɓiti salla feere, mi waati.